La dɔ isa muta lukpɛ sati na nwa kɔ̄ ɔ ‘si dɔ̄ lukpɛ rubɔ nnɛ kɛ na nwa coo, ru an kwini gbɛ-gbɛ cwe, ruwɔ ishe, gbɛ-gbɛ cwe, ruwɔ iyaka, gbɛ-gbɛ- cwe rawɔ igbɔ, gbɛ-gbɛ cwe, ruwɔ za wɔ, gbɛ cwe, ruwɔ, ikɔsɔ, gbɛ-gbɛ cwe, isa a <hesitation> iklɔ kɔ̄ kɛ, ruwɔ iswe. Isa muta kɔ̄ la dɔ̄ munɔ nɔ luvpɛ rubɔ nnɛ kɛ, kama ntsene nwa lukpɛ lijili wa kɔ̄ yi wɔ sesere na osi amla la myi